Fomba fanadiovana fitaratra maloto dia: lomana amin'ny ranon-tsavony tsara aloha lay fitaratra dia avy eo kosehana amin'ny lamba manify lay fitaratra, vita zany dia kobanina tsara lay fitaratra ary ny farany dia fafana amin'ny gazety kosa lay fitaratra.